Lakook chepo atkinye keny ko ki kororon, ki poipoi kosiir chepo kasari, amu chikipo atkinye ko kinyoruun kimi cheko chepo puuch, inyorun makatinik, inyoruun ki ng'iwe akot kapshanjo kiwe koot ap chiito ap kokweet koki kikuure kaa, amu king'iit ko much kenakaak cheko mursik oame che uu kamaek oame che uu moriik, kipeng'ere kekonook, ko ulo ko uu kaa, ako kii peshoshek chotok kii kikipendi rwoon, imuuch ipiru kapshanjo lakini cha pa rani komakomii, ng'iwe kapshanjo nyituun, nyekepirin kele kekewe nee, kewendii nee, ak ko kora, ngirupeen sai, kotukuuk chepo saii keaale tukkuk amu mako makomii chepo puch ku olekinye. ako kinyoru lakok ko pendi kipkote kimi musiki, neit ipketeryono kepoipoitu karoon ipketuyo tuka oliin ipke chesonio. ko ki mii mcheseshek, lakini ing' rani komakomii amu kikochanga paishoniik, ak ko king'o atkinye, ko ki nyoru king'ele kichanaeek komendi kichanaek kipkoyaki tuka, ko ng'omii tuka oliin kichanaek ochesandosii. Ako poipoituun ak choronok, lakini rani komako chomndoi chii sikiik, ko makochamndai sikiik lakok kwai ipko kochesonio ak laak ap kapshanjo amu kiko kenyini kikowalak sapet, kikopiit korotwek, lakini ki atkinye kokimokomii kikilue chee kokikilue korotik che kakichaar tuka, kokimokomitei, sasa ko lakok ap koraki, ko paipai kora, ne- nereskot kora amu mako kong'okeer ng'okeer sapeet ne ki pa atkinye tai komakokeerekei ak ne pa sai, amu ki atkinye kik- i ki ki amchini atindonik ityenwogiik kokikityendos lakini chepa rani ko atindonik ke kase kesomani eng' kitapushek, kekase eng' redio lakini ki atkinye ko ki kimwaini ko puun paishek, ki mwachini kukaishek ak kokoishek eng' pii cheech piik che echen ko ki kiue ki ki pendie kemboi ipkeuuu maat eng' saang yo kolee, ko mwawech atindonik at koko at kuko ko ko ki paipayeet nekimii peshoshek choot.